जो यो भी होन इस्पेटस कोट एटका इस्तेमल जादा ऑन. जिस आदमी का शरीर भी हो, वह भी हो, जो अवाज भी हो। यो जदा खश कोर डॉक्टरुन बेर ऑनर। तो एटुक सन नोक घेरिन दी जो अवजो भी होन टेटुक सनोक होन एटुका इस्तेमाल। जो डॉक्टर हों मैरीजोन के चटिया पंडो लाऊं।